Opaete mɨmba reta guinoi kirai oyeepɨ vaera, erei mopeti mɨmba jae miïkure, kua mɨkure ikuaru ipise, jare ipuere yande mbo mbo kere, iruye se jaeva carachupa jei supe va, jokua jaenungavi, opaete ojoarupi ikuaru oeya, ipise jokua es seve ikavia va